<hesitation> ikuu ikuu ni yeenchi nduxi ni yenchi chiko ko <hesitation> kajniso ndakuso te kala'aso tia'a, te na ko ko ñama ko, te xolukuso modo ye na xi'o te kaaso, te ye nduxi naá xi kala fritarso te <hesitation> kee xikoso aju, ya'a te lakeeso, lujua ndu fritu te kaaso.